<noise> menurut sayo hewan yang paling pintar tu terutamo itu lumba- lumba, ngapo lumba-lumba. kareno lumba-lumba tu kalua kito <hesitation> belajar nyo kan dari biologi lumba- lumba ko dio tu punyo kapasitas dan kualitas otak nyo samo dengan manusia, mangko tu lumba- lumba jugo dak menurut sayo pun menurut <hesitation> survey di man- mano jugo lumba- lumba ni salah satu hewan yang paling pintar di dunia dan jugo selain dari lumba- lumba tu ado jugo kancil, kancil jugo sering di sebut samo orang kan hewan yang cerdik lah, walau pun kalo secara biologi otak nyo dak- dak besak yo kan, dak seperti lumba- lumba tapi dio pintar, cerdik dak apo kalua selain itu selain kancil, lumba- lumba menurut sayo tu kucing nah kan, kito dengar kucing tu pintar, nurut, kucing atau pun anjing, kareno dio tu paham dengan kito ngerti lewat apo dio paham, dio biso ngerti dan paham samo kito lewat perasaan kito, kito ngomong tu unik pula lewat kucing samo anjing tu bisa pulak dio ngerti apo kan yang kito ngomong, itu lah mungkin kelebihan unik nya lumba- lumba, kelinci, kucing atau pun anjing menurut sayo itu tigo hewan yang pintar lah begitu.